د پخلنۍ د وسیالو او یا هم د دیګونود مینځلو ماشین هغه وسیله ده څې دیګونه او نور ظروف په ا، سهي شکل باندې پې مینځل کیګي او د انسانانو لپاره کار اسانه کیي.